Arannii ha pelle'am shasha voɗai bo to'aɗon waɗa shasha ha fijirde ball awawan a heɓa riba awawan bo awaɗa asara. To'a ɗoɗ'e anyamai wawan waddugo haure koh senɗegu hore hakkunɗe sobirɓe